सवरूत्तवा मा एक भिनी हत्तु रोवे ने तेर ती हत्ताम ती निचु एक वार तेज <hesitation> पोजाओली लोखुण्डान कोटर चाकु तो सुरोवे। जब हेर मा इच मा काई बोदाम ने अकरूट ने काजू ने सुपारी ने इच मा मेली ने जूर ती दबाड़े ती हेर ती जोड़ दिन काटाई जाए। काई बी चीज रोवे चीज काउने ने सुखा मेवा काजू बड़ाम जासी चीज भड़ दिन काटाई जाए ने एकड़म समान एक जासी काटाई ने जल्दी जल्दी काटाई जाए तेर ती सरोता ने यूस को रहे।